Xuukaajndo taaku dakeendo ñiin, ya'a xuukaajdo dita ndi'i xuuté ta ñaadi'i tiuku in dita nuu xío xuukaajndo maá ka'anu maá comida io xuukaajndo ndiuutia'a dakeeña chinanami'i, chinanakue'e ndiaa jiaa xuukaajndo tiuku y hora la'a mole xuukaajndo mole chun xeeprepararña ya'a xeeprepararña hierbasanta xuukaajndo ja y daakeeña tiuku ko ma'a plato comida io nuu ñuundo tiuku kotexa'avi ta huelu pues vitnaa xe kambiar la'a comida xuukaajndo maá xekambiar ko ante ka na'a nda'avi ta huelu tiuku ko menni, ndiuutia'a xuukaajde tiuku menni ndiaa tiuku ko anuka'anu kota hermanu xuukiixi in visitando ku lularndo tiuku kojiaa xuukajndo jiaa ni tekuniunindo ja xuukajndo tiuku ko pues ndiaá takaaba ta takaaba tiempu takaaba tiempu da'ama la'a comidando vitnaa ko ndiaá xundiuva'a ta señora xuundiuukundo cocinera xuukando in compromiso jandeku ku lugamdo tiuku ko pues meenña xeeva'a xepreparar jiaa ko anuuka'anu.